لتحظير الأرز طبعا أول شي بيكون معنا المكونات للكوب الأرز الواحد كوبين ماء ورشة ملح، طبعا كيف بنسويه؟ أول شي بنحط الماء لين يغلي بعدين بيكون معنا الأرزمغسول جيدا ومنقوع شوية بعدين نظيفه للماء المغلي نظيف رشة الملح بنتركه شوية بنتأكد هل نظج و لا لا؟ إذا نظج نصفيه من الماء المتبقي ونقدمه في الطبق و سيكون جاهز.